Alura si a ie co d'aliment ch'a giütu a s-ciairé mei, a lunch andé ad ezempi ad ezempi i mirtilli o le bacche, i ribes, tüta ca, i cit früt, le früte dë bosch o tüt lon li o ad ezempi anche la verdüra crüa, ad ezempi le carote, i seller, mi savìu anche di, i broccoli, ch'a fazìu, tüt lon li, le bierave, a duvrìu fe ven-i bin la, a s-ciairé mei